نعم أعتقد أن الوطن ليس ملكاً لأحد وأعتقد أن لكل فرد الحق في العيش حيث يريد، سيكون ذلك رائعًا حقًا أعلم أنه غير ممكن ولكن لماذا لا؟